हमरा खापिके मतुरे नाहि बनताई । हमरा जियके, वेसके, उठकै सुतक, लरे चलके हमार घरवमा फेरी दोसर तिसर खलक बेठन, सुतना, बुलना, चराहना, सबह हमार चाहे लगसाइ । ओसने कके हमरा एपने घरवक गछवसे कठवसे, कठवा पतवासे हमरा यापन घरमा बेसना बनोवे सकसाहु । जसनेकी पिर्हा बनोसहु काठैक हसइ, मचिया बनोसहु काठैक हसइ, ओसने कके काठ्क हसइ घरैकी काठैकी । काठक ओथिया सबह याको खटिया हसइ । हसे जदने हमरा झोर्खा बनावे लगसाहु फेरिके काथैक हसइ । ओसने दराजउ सबह बनोसहु । बखारी बनोसहु । टेबुलु बनोसहु । ओसने कके कुर्शी बनोसहु । हमरा सबह य काठसे बनल चिज हलइ । कुनुहु सालसे बनसाइ, कुनुहु सिसैसे बनसाइ, कुनुहु बकैनासे बनसइ, कुनुहु यामक गाछसे सबह बनसइ ।